اكتر وقت حسيت نفسي محظوظة فيه فيه جدا يوم نتيجه الثانويه العامه لأن انا كنت متوقعه اجيب مجموع صغير لاكن ربنا كرمني وجبت مجموع كبير جدا كانت كل الناس فضلت تقولي المجموع الكبير الجميل ده جبتيه إزاي ديه اكتر وقت حسيت أن انا محظوظة وحسيت أن ربنا بيحبني وحسيت أن دعوه مامتي وبابايا مراحتش هدر وحسيت أن كل ده يعني انا عملته ودا بايدي انا ف الموضوع كان جميل اوي وكنت حاسه نفسي محظوظة ومبسوطة